كل ما تكبر في العمر كل ما تزيد عليك المسؤوليات، ويولي عندك برشا حاجات لازملك تعملها، مسؤولياتك تكثر، ناس مربوطه بيك، أنت مبروط بناس معينه، هذاكا يخلي حياتك تحسها أنها هي <hesitation> معقده شويه وت- تتعقد ولا ماعادش ساهله بالكل، أما هي نفسها، نفس ال- العيشه اللي كنت تعيش فيها بأكثر مسؤوليه أكثر منها <hesitation> تعقيد.